Biem, mbi bínòng ǎ bě kèsé a rǐ saré ne buchǔu, msisonghe mu o-chi o, okwa mu ko, a-fe ge tughebufuu ki tûgě o kanung, kanung, dyikpen ndi dinong a a-kyu ne bare ke buruam baned, chi dyikpen ndi adaa kyu ndi amuu a ju a bang bato aa kwu shii e-dim a da a sa basaa, a a dim oned okiré o-ba fe o chiom ke bato ambe, anyi dyibi diyikpen Dyikpen ndi dinong ndi aa ryu wa sung o-bii mpii dyikpen ndi di nang, ndi aa rwu oned muu ba rdi butii ne nyi o-bii mpiidyikpen ndi dimong ndiwa atca a-da ri chiom nki oned n ki ki tca kanong wo a-fe nshuam wo a-dim a-ben wan mu oned muu oso muo- o-chu abang a, mu o-yuu o-tca mu o-yuu. O-tca wo a-dib a-ben anyi ki bi dyikpen-Dyikpen ndi a a da kyu ne bushii mbuu oso, a a kan achi a-re oned amu o-fe chiom emen ndi di ben ditca a-buad á-tè oned oso bidě ox tad, o-dim di kan or o-bie gijii omu o-jyi ō-kwu o-ba a ri bidě emen a-da kie a, dyikpen ndi dinong ene dyikpen ndi di nong ndi dinong ene, dyikpen ndi di nong ndi a da kie oned chiom nki kei ban o, dyikpen ndi dunong ndi a kwu a-rdi chiom oned o-ki bè difii, ayib arò <hesitation> quan ke difid okpakpung e dyikpen ndi dinong ndi a re nkere di jii di fii oten oned di bam mu o da kyu. Nyin, muu ne nki o-da rdi ene de, kpere nkop ereshi ba da kie a, fum kaaru a-da kie a, fum kabii ekwob enyiam nyi n ram anyi ba da kie a Dyikpen ndi dinong nki a a da rdi chiom a kie o ri oned ke na eji nyi bi muu nen genyi banchi eten bakwu akpen nyi anong, kin ki a da re a tce ke oshie ora nang ke ki ban ki ra a ring oned. muan raphael njagwu o-bě kise nyin, <hesitation> john tano o-bě kise nyin Stephen <hesitation> tano o-be kise nyin, ki kwu baned dibongle kě nǎ ba-kyu dyikpen ndi dinong eji nyi kantak e fi to enewan bone ne wan bone ba kwu ba nying kibam wan bone ne wan bone ba kwu banying nfud, kíbè-kíbe a a nchan o-be ba nyi <hesitation> osheom obonghe ga to o-be banyi bafe, baned mbe akwu, ba fire ké kaǎ zuû nké bě mbe kwan ba-fírè ké kaǎzuû nké bě ke oned obonghe muu o-fuom kambe, ba kped e-nwa ne ba-re, ba a nwa o-nwa bunwa bukwan, ba kped e-nwa mbuu ba da fe ba ri ba kie kibè dyikpen ki bi dyikpen nki nang ba ko-ge oshie, woaabi, aabi ke oshie, ejia baned ejia osowo ba ko woaa bii, ba ko woaa bii ki tce nki ki chii ki kim-o-wo, baned ba bii de bot dyikpen ndi dinong ditcifiring ditce baned ba a-dim be i kwubashi ekwubashi ga azong, ga. azong, ga azong ga azong wo nang ebonghe nyi wo a a muu a-tca e fě a. Kyu anyi a-fuu ben ba muu ba tca ekwubashi, nki nen nki na, chi èné nke oso o-fuu ba a. Chi, anyi di bi dyikpen, bi kyu dyikpen ndi di nang ndi nang. nyi ke bi bii ba fuu ba fuu. n-shuon ke-ndun ba nang wan amu ene, onyicheng amu ene o-ga a onyicheng mu o nwang mu-o nwang, o-tii dyidiem nang ebong ke ejyi ba a ra kwan otu osowo kibong to o-ra, buan bane ejii. asa ne bi sad. Nwang ne nkii. kei jang e-song e-chierengle be bi muu bika bang o a-fung a a-fuu me nen ki ruun muun, o-oned o-chi me kibě en-puo a oned a muu ke dyibiem ejii. a a me to n-chi oned kǐbě. Oso kita ki baad oned amuu, o-puo me, a-dim a-kam a. kamgbe kamgbe kamgbe kamgbe otu agbor o-fuu, mpan o-fewo to ye, mo to ye, ke muu ne gi ra, ki ke bi mu bi tun-arong biem ambi èné bǐ maan atciring-atciring ke esi Bokyi, Bokyi ba-muu ke rim gi bonghe bokyi ba-a tii ba-pab ba-pab ba-pad a-ri oned osowom oo-ranghe o-ri oned eruan, a-ri oned abu, ene. ge bifire ene ja ja ja, ke bi muu bi tim, arung fuu, bang bi-bua esím bi kyu kiket di bonghe ga one njua-kaku muu ne afanikong anyi a a ta oned osokom. Ke oned osokom to muu ne afanikong nen <hesitation> ne bira mbi bi ja ke dishi bukwob, bi kpoge gambii. ké gi muû ké ejí nyi kantag bemuu bei kpógé ba muu baa kpògěng bé. Ke bi muu tim arong, baang. Bi bua esim, kyu kireng nki oso o-chi be, ki rim kiked gi bonghe ba fuu, ke ejijio nyi ge kensung e nyua e-bu ne a bi tcen na ne bii kyu ke kensung bi-jeng ba ri, a a bi kwu biyeng ba ri Kuje anki ki-chi bě bi-kyu shuane-shuane, bi-kyu kirim kiked gi bonghe, bi-kyu bi kwu ri dat, bi kwu ri bi-fuu a onee Nsadop o-ja afamikong ne oned Buan Azon, oned Buan a muu oned Nsa dop a muu afamkong anyi a-ta oned usokom, a-ta oned oku, a-ta oned Eman. a a bi wa a èné eji ngin, nyi ten nyi bi muu ge nyi, e-kyu ga nong, bu nyin dyitum bu-kyu, obanghe o-kyu.